Pos pa arrendal un cochi paí holasteru precisas de tenel passaporti. Güenu, si es en país uropeu no te hazi falta. El premisu de guial, que no estea cumpríu, que si no te queas en tierra. Te van a piíl tamién una tageta de créditu, pa si eschangas algu o t'entallan los cevilis, que te lo puean cobral endispués. Mejol de miral enantis por internet, porque sino alogu tenel d'asperal quandu aportas al sitiu pos no es agradabli.